Mopetɨ kuatiarɨru, jaeko ikavigueva, jokoropi ouvi yanderakua vaera, jokope ñavae öime mbaere ñanekɨreɨ yaikuayave, öime jeta mbaekuatia rɨrureta ou, opaete pegua